Hati nakubiire ningonzaa kunyiga ipeesa erikunteeka hanuuna nambere ndi, habwaaki, kwiiha mubuto bwange ninkura kuhikya nahanu nambere ndi, omuntu nooba orabire mubintu bingi muno, muno muno, ekyokubanza kya byoona obwiire, obwiire tosobora kubugarrayo, ekyakabiri emyaaka, obu barabe banzeire nyina, obu barabe banzaire kutandikira hamweezi, emyaaka negenda neyeyongera, emyaaka negenda nekura, emyaaka nayo tosobola kugigarra enyuma nyowe mukurola okwange, kumiiga ipeesa erikunteeka hanu nambere ndi nikyo nakubiire ningonza